﻿To ankun juma'a, daci a sabar he tufa ladi ko tekusfa, tekus altine, gata talata, laraba ance alamis tab har alamis shene ta kau kai fatima ganka nanna bai ance kahe denekaye ganka wala bai, ance kuce hma gan ka nanna bai to ance sati kuma mala tumu aye ance de to ka bi mala mude mu e tu mu e to barka mu '' yane barka yanye se mu wai mu urtaka menyi ka katu mu baya ance kehema sati ganka nan na bai, ance har ɗaci litimin fa ,ɗaci altine, altine har shene takau larabama shene takau, to ance de yadda na ina, ance dici ci shiryati se mu wali mu walankaye se mude mu etu ka barka ayan sabokako cimentau menta ubale lawukau tun fatau fattau juma'a, fatta juma'a yan hma cimentau ance har shene takau ankun alamis ɗacine ma ai, ɗacine nala ina to ance hma he mu wali mu etaka bartka ance menma cawa azumu be. Mamama cawa azumu na tamado ance da mumuye da mu muku amman munentasi mumentasi mumu bai mu dan bai ance memma chawa a zumnu dan kuti walona mu esi, ance se ci janeti bata omoci koma ansim inade nawaka amoma ma talatun se janeti mucima hamsin janene muci ma ma talatun yi ye se mu uletasi kabata sabulana wadi najana kau tun akata azumi amman na''yu menka ka'ibai ance natattara na gamati ka omona'a ma talatunyi he mu ase mu ule tasi baya ance har na ina zumbulum natama da mudan bai to cinaka ka kuma 'yikabai ai dacika baine ikabai ance biya da ko mumuima da da mudankau amma da yake yanuwama mizitimun na tama da damumuna ka bai amma ance mala baya ci menta gorin kazumun ma waye bai na dafa goramta mu ci menta ka dija kwat taka ka hankalibai bai munta bun dan ance ma ka lafiya bai, da ka lafiya ye na' akata lafiyataya ya nanna e mu tatas kona regoima na jawa ka nannan don kuti doma munene tau munanenatakaya akalitu dai tuttako mu de tudtakau hanka lima waike tudtakau cinaka mike mai ina memma akatau hankali saboka nance ci naka gid hankali tun ka tadu bai na'ina dan natama da dan mumu baine ance mudanbai amma mudanna takaya barkaya.

﻿Amma ai tame musi to cina kau ka mastala bai se mu wali memmu da mu walensukaye mu yane sukau da hankalitumu umu tud ta kau cina waike hankalini ka tadu se mu netu mu e tun genatun to cinaka inau daukwarata mannan dafkenetaka ayan mala tumu a gi dakwarai saboka ci mentau me ke inane nala ina, mike inane a don inde na dika baiye ɗakwarai na ina wannan wai na ina digi yadda a ndala bai to ance cinasi kau.